Mevali sok tayyorlash sog‘lom va mazali ichimlik yaratishning tez usuli. Mevalarni tozalab, blenderga solish va suv qo‘shib, ularni aralashtirish kerak!